o va Gɛrɛse ho pla nɛ ɓaro musaka ma ho su- suvilaki a ho panakop- pi -pita mu beso wa'a nu boni base matete ɓa gɛrɛki-ra curulu zun mube beso wa'anu amu twa pla nasiyonali ɓase